Eyo, democratik ashri khalsa, ademri malle nanne, in nafareila aw muasesaela terin nane itefegoja, in ashrea igei, uoski kumu, لكن ironon dimuqratika tabig menkan kogor toie ichikon nane raaiga sadri, dukedi inin karamido uui dimuqratika firgiru, Irkunin dimuqraatin kireka firgiru, wildiun gon democratikil dogndangeka firgiru, tira werweadan duminanga, dingi kignini.